ba sɛro bia cruru mimi ba muhinre vuna bia cruru mibin abe bɛ simɛna oyiro oma dɛmu ba tinbia ba tinbia bebɛ sin mɛna ma cu'e ba tinbia bebɛ sin mɛna tua yɛrɛ dɛnu na bɛsin ba sɛrobia tua dɛnuna bɛsin tin jua mibi tin jua mibi lo pievre hoyan mibi lo na'o baro scorpion yoyan mibi ba cruru cruru tua yɛrɛ mibi a dɛnuna bɛsin wo macu'e <hesitation> obɛ mare